Ny <hesitation> ahanigny nihoaniky farany <noise> matetiky <hesitation> ny <hesitation> fôto-tsakafonay o vary, <noise> ary fomba <hesitation> <noise> nagnamboarako azy <noise> nalaigny rano, natao agnatin'ny <hesitation> vary, nandrahogny izy masaka aveo hoanigny.